Ma ikavi otinigue o ñakƚavegue ipiauvano esa jokua esagua ma jegatuta iruvagui erei seveguara se jauyave oyovake jeriño ma amogue reta jei ta oyekiramo vako ma jegatu jei kua oñeñuvatuavei jare otinivako mbaetƚ amogue jei jokuako ma jegatu jei yevi